Injé gapalay goni futook niyanuur gacigaam ciik: atiyoree nabajé simiit guñéén, arubahéén nabaaj simiit guñéén sifijiir, afojitéén nabaaj simiit guñéén gaat, abagiréén nabaaj simiit guñéén gaat surubo, atogéén nabaaj simiit guñéén gaat sibagiir, ha kaamé futook niyanuur, ho nabajé simiit gafaak aan sifojiir. Gupalay ganjé ibaymé gacigay mé gaamé futook niyanuur bogo gagé, simihiil so sasé saan ilobé mama